Nda dar da ndi ndi ntsir mpundzu tsuwa add ndeh ndeh madana tsuwa ada siya aka malaria kaka typhoid yarni san pundzu shan pundzu dza na da ya ta sir pundzu kuma sini tidzaya dza da ndi ndeh ada siyaka kasuwa ala ndeh pundzu pundzu ada si yako kasuwalaka atanda ga ka siniyami kuma darma daro du auda kaka ntsir darda ndae ndai aku ntaku ani sir dur dar kumo dar ni ama ma dunam dara muari kaluka mpui dudar ataci dudar ma tci dudar ndata sivi akari ma sivi atar anindini ata yati kum aladar darta tai kadar dhe ama pundzu kam wana dhu pundzu pundzu ndinam adhu tini kham adiwa ai pundzu nd adiya dhu pundzu wai ama ma ndam udidi auda ni to ndata tsitsini maduto tsi ti ni nda ta harnta mo ndi henta ka nda kitisnta kadni tadiri tini ka ndi pwa akwa tughum kudu pwi kwarir suka ka ndi pukur ma ndi ti pukur ndir ntitini adar mandi titini manda ta tivi tsuwai ana nkka pukar ayar duve tsuwai ani ndi ka pukur tini dzi ndar data ti tidar amama pir pundzu kam ndir tir pundzu adiwar ama dzini nada a tini dzi sa akwa ntwaku dzu kudi ndzi kumur ntaku Ama maiya gafiyani apir sudamu pundzuni n dadiya du wai pundza ni sai dai kaga siyakasu kagir kurnta tini mahani wai ndadiya ndi tini wal ama gafiya kuma nda da ti ni dzi ni ma gu ti tini madzu kum nam da ma sosai tini adada dzini magu tiduve aga putur tini dzi kum nam aka dina dza dza dudu tini ma dzini dazu dhe kuma mudluba akwan taku dza da du auda ma sardi tu dzada du auda daraka zar walir dar duku tidar da du auda to darni na diya nyar tidar mawe mandi pwi didar ndai tsididar maweh aka nkial dindar gididar akur magu luba ghu ngiti tini aka kyel gungiti tini ghudha kur anai wuya ani magu si gu hunta tini gusiya mirti tini toh dzinda dzu kuya sukuar gada ntiti gada sumntini nat nzi nda nzu kum ama pundzu kuma dzu sunda see aka kasuwa laka aldadne kandi pwi kudzigur pundu ari kandhi tsi tudar akiri ama ma hani dar nda dir du didar ahani adiwai ama gajiya yarni ai dar sukwa sosar dor kum nam aka anha ma sosai ai nda nda dhe sai auda nam aka sunam a ladar mal dora tuksi ana darni dar suk dar dar ko ani tina ya didar sosai tuna pwika dhe magi ti tni dzi sukar nama dzu sukar nam aka ndina tinada suma ndani dzini ndada sum tudar. Inda ni dzni gajiyani dzu kum nam da sosai ma akwa ntsa kum ndi ndi ana dhu tini ama mapir punazu ni wanna dhu phundzu pundzai sai dae kandi tsdini kandi na ndeh kasuwa lago akwa dzagher mai ndir dhu pundzu ahdi wu ai ama gajiya da auda ni ani sir dur ni su ta dzo pwi su mal mal ka dzi tuksi ta dzo kul dzhe ani sil dir dah to dzi dza mandi luka putini aka kyel ni kuda ngut tini ani shikenan duku siya hunta tini duka tsininini duka hintini ka sukwa dzukgti tini kla pu karir suku dzi dza dzu kudiya kum dzinda dzi kum sosai ma ama su dam na pir su dam ni adi sina wa anaa dzini ala pundzu dabam pundzu dur du pundgu kam adiwai ama dzi ni dza dza kum gajiya ni dzi kum nda nda dhe nda nda ti tini sosai ndada pukur alar kum ala sinkafa tugu bwati tini aka shinkafa tigi bwatitrar sosai dzukum dzukumur ni sosai nda da dhu tini gafiya yi zindi tini tuburyal ahani nda nda k nga aka kyel To ti ndha nhinta ka ti sukar akir ka dhe san yarda huti gafiya ndanda nkira alar dzada dde auda dzada luka vwar. audu sosai kadhe ma auda pir ma yimi yumi ani sur vworni tu dzua luka dhe anahani darda vwar sosai auda ka fada yimmir yimmir auda ri gabadoye ani sirbanga ma auda lakum tara hi nima darda luka vwareh ka dhe anahani dzada dhu auda dzada dha gosoi to mandu luka vwar nda tina ani manduko tsi tini ani ndada dti tini nda da tini ka dlakur wuya lari kaka marti sukar akir kasuma ka shin kafa magu yidima aka duvir uhi ma gha tir surnhe agu suma magu yid kuma ga bwati sirnhe ahan aga duba luradir nhch